Mbeca nimbega na mbia ni njuku. Na ninyambiriria na kuuga mbia ni mbega. Mbia ni mbega tondu mbia nicio itumitemundu avana uguo mvana. Mbia ciakwa nicionaga na nthithino yakwa kuria nimite. indo ciakwa ngendia akonwo ni ngombe ciaciara nyingi ngendia ngona mbia. Mbia icio naciona nwacio inthomi thagiria ciana mbia icio nwacio ndicaga mbia icio nwacio mbikagira mbia icio nwacio ndumite nyomba nayo Nacio. Mbia ni mbega. Nenda kuria wega nie ngioca tupia twakwa ngithie ngiria. Negua kuria kindu ngithie ngiria ngioca mbia ciaka. Ngithie ngitara mbembe ngiendia ngiria mbia ciakwa. Tupia turia twakwa mbigiite kamuthithukaria ni igirite ngathii ngaruta ngatumira mbia. Mbia ni mbega mbia ni itumaga nginya mundu etwa mundu. Mbia ni itumaga Mundu atuike Mundu ena gikeno tondu ena mbia mbia niitumaga mundu agueke tu ena mbia na ungikara muturire mwega gutirii kindu ungienda ugatura wina mbia. ukenda kugura kindu ni mbia na nugukigura na mbia ciaku mbia cia ma iria we mwenyewe withithinirete nacio icio ni mbia ndathime. icio ni mbia anamurata waku agakorwo ena thina nukumutethia. Wina mbia Mwana waku niukumutethia. Wina mbia muciari waku angikarwo enathina niukumutethia. Noo kwi mbia cia ruo kwi mbia cia methori. kwi mbia cia thina kwi mbia itae thayo. Nauga uguo niiiki? Nauga uguo ngienda kuga mbia itae cia thayo. mbia cia methori. Ni mbia iria mundu ona na njira iria itagiririkite niwathie wakavira mundu na vau, ni wa muvura ngeta niwauka niwaiia mbia ciake niwauka niwathie niwona mbia ninathie kivaru ninanyua nauka namama nginya mutaro mbura yaura wauvirwa vau mutaro rwara niwathie vivitari. wee ukava andu aku thiina. Thaicio wina mbia icio cia thiina wanyua wathie vivitari. ugekira andu aku thina ukamera ukenderwa mbia nginya na makiria ya iria wocire nginya mbia makiria ya iria utumiire nicio riu mara Marauka gukurutera vivitari nicio marauka gukuona nacio. uraeire mbia ciene warathwa wakua ki Kwenda kuria nthithino itae yaku. kaii wii murume ii. Ndurie nthithino yaku. ndutige kuria. nthithino yene. Mbia siingi nirauga nisia ruo ni mbia isio mundu athii. wosa mbia siene navau wauka. waimirwa iri ni mundu usio uraiire mutura uthiarorokaga. niundu wa siringi ikumi iria uraiire utangisariria mbia siaku na ukorwe wina thayo na mbia siaku ko utangikenera mbia viaku ko utangikenera urimi waku ukorwe wina mbia siaku utige kuenda mbia siene mbia mbia ni mbega na mbia ni thuku mbia ni mbega nauga ringi mbia ni mbega na mbia ni thuku mbia igukura kiria urenda na mbia niitume uture uriraga mbia sia kwiya nwaitume uture uriraga mbia sia kuvura andu ngete nwaitume uture uviraga. nwa uturie andu aku na methori nundu wa mbia sia kwiya na nwauturie andu aku na gikeno niundu wa mbia sia thithino yaku iria we mwenyewe wisariritie iria we mwenyewe withukumite na kio. Riria wee mwenyewe uthukumete na vinya waku wonthe na kwirutira na kuthukuma wina kiio na wendo na mbia icio ciaku nwa uturie aandu aku na thina niundu wa mbia cia wii ni uturie andu aku na thina niundi wa mbia cia wii ni uturie andu aku nathina niundi wa mbia cia kufurana ngeta mbia itaaiindathime ti mbia na mbia iria mbega ni mbia iria wee mwenye wicariritie ona ukiiria uguo uraria ukenete wina thayo tariu ungitua kuroria ringi wavota kurigania na gito kina mbia nyiingi na nikwa tu mwarigania withii na uria nguku yumaga ikinathie akinakwira nguku yakuu niuka kumiruta ava na silingi <hesitation> mbia nyingi gua icio ciaku riiu anakugia kuvakana na itonga itere mbia nyingi tiwega. Ana kava guikara na mbia naandu maii na mbia mbega mbia mukuvata guikara nao mbia mukuvuta gutwarana nao mbia aginya mukuvota guikara atii na andu mbianginya mukuvota guturania na andu ega. Uturanie na thayo na andu nondu wa mbia. Mbia nwamuturanie na mundu mukorwe mbia mwaturania na mundu na thina ena mbia nyingi muture nake ena thiina na ringi mundu ena mbia nyingi ena thiina. Itonga imwe ikoragwa ii cia thina nimatu vivinyagiriria muno. ukethira gitonga nigikuvivinyiririe viu viu viu nginya ukegua takwa ungiuma vau vaku ukathie nondu wa kurigania na gitonga kina mbia nyingi kiragweka tu tumaundu tumaundu agakwiraga nie ana <hesitation> Anangekatia gutiri kundu ungimuvira wana wandika atia gutirii kundu ungimuvira wana wandika atia gutirii kundu ukumvira tondu ena mbia na mbia icio cia aramu na nicio va turi cia aramu. Mundu aragucariria tu kavitia tondu ena mbia agakuvira mbere. No tundu we nawe nduii na mbia nyingi ta ciake ugatura wiike ugekara. Riu koguo mbia ni mbega na mbia ni nthuku.